o manzi nɛ baro gripin bon mu ma'o furu prɛske oyi ro oma dɛmu mu wian a'o ere mu wian a'o fonctioneman ere so mi abe tujur han fur ra ma han gripin na tua mibin lo han gripin na tua mibin han a electriki han tua han mi bin a o dan we nɛ a ho marche dane ubien charbon don mu dan a a'o mu yi bo a yo be mu ho griazi wa o bo mu griazi wa a bua bu'o don to kelke minit aprɛ to o ma'o ɲana